我对这长时间的走路，什么看法呢？我对长时间的走路，我的看法是这样啊，长时间的走路，是很好的一个运动。我们人越来越老，我们能够做的运动就越来越少。但，但我们要做那运动的时候哦，比如人如有一点，年，有一点那年纪的话，老啦像我四十四岁，我们很激，激烈的运动我们是不能不能做很多的[har]。ok, 我是说啊我们这样走路是，是一个很好很好的运动。因为它没有运动的伤害。它不伤害我们的脚啦，尤其是膝盖这边啦。因为是走路。如果是跑的话，你跑，跑，跑，你若是长期去跑的话，那么，那么我们的脚，膝盖，都，都会伤害我们的脚，膝盖。我们的脚，膝盖啊，伤害啦，那长期那样，我们的脚就会痛， 那膝盖就是会痛。所以说走路[har]，只走路对，走路的一个运动是很好的运动[har]。啊我看也不一定是年龄的关系，那觉得这走路啊，长期走路对年龄年轻的也是很重要[har]，因为走路呢我们就不会有很多的伤害啦，我们慢慢走，慢慢走。我们又做了运动，又能 变，变较瘦咯，这 又[ahh]终结这么多的好处，我们都是有，[har]我们都是做这个运动啦[har],走路的这个运动啦[har],我觉得是很好的运动啦[har]

一到我们这样，到现在年龄时间这样， 那到要退休的时候。现在，最好就是说儿子们能一起去玩耍，一起那，要一起怎么说[har]，去旅行什么[har]这是一个很好的享受[har]。就好像他们一礼拜小孩回来这样，能一起玩耍啊，他们会叫，年轻的，儿子们能跟你一起，叫你，给你们做父母的一起玩耍，是一个很快乐的时间[har]

哦是的我以前有去新加坡搭船坐那坐那处女号坐那cruise去泰国去泰国在南中国海那边去普吉岛去了转一圈回来这是我这是我一生一生中里面唯一一次唯一一次去坐船哦这船是我从来没坐大船那边有很多的一天可以吃几餐也可以也有很多东西好玩也可以和朋友们一起谈天嘻嘻哈哈说很多东西主要就是可以和朋友们一起去坐船的也不用说需要去很远就是说只需要在自己这里能够啊很好的一个交流咯然后这个船叻是很大的啊我们能够去坐可以去巴生去巴生了再去普吉岛普吉岛还也有到槟城然后可以下去吃东西咯和这边的人和那边的环境去了解咯去玩咯这个是我唯一一次在海中的坐游艇的经历咯

游水是一个很好的运动啊，除了讲很好的运动，我觉得也是每一个人较好要会怎样游水，因为每一个地方哪玩耍啊走出去有时候都是水的[har],所以讲你【na】不会游水是太危险了，所以讲最好是每个人基本上都要会怎样游水，会较安全，走出去我们掉水下去你自己可以游在江里游，没你掉下去就是等于等死啊

我的社区这边古晋sarawak小孩们玩的是什么叻现在人小孩比较多电话抱抱住电话抱抱住玩电话里面游戏不然就是玩电话上的游戏现在电话当做是一个人的不能缺少的一个呃东西所以人跟人可以不用说话的tapi电话可以玩耍不然生活上不能做什么这就是现在小孩的就是念在电脑里面还是电话里面玩游戏lo

呃我最后最后看见的动物就是猫啊因为猫到处都是我隔壁家也是有养猫我礼拜堂也是有猫我做工地方也是有猫猫到处都是因为现今人很多人都是养宠物所以叻猫到处猫可能也比较乖也比较干净所以说呢呃很常会看见附近看见猫什么咯跑跑去

社会很多有的对这个有帮助hor 政府什么要做一点的事情因为很多人都是怎样讲啦没有能力去赚的钱呀不够每个月的家里的你样样东西都要钱呀吃的呀用的呀全部还有什么出去的什么呀都要钱所以说政府都要有一个帮助人民说有需要的人怎样要有一个地方可以给这些需要帮助的人来注册啦单他照顾社会的人会懂拿政府不能呀会懂有这个一帮的人呀需要帮忙还是说怎样帮助他们一下你如果没有一个地方说叫这些人来说有需要帮助的呀完全不能帮助他们不会懂谁是需要帮忙

艺术家我没有认识很多[har], 也没有讲全部认识这艺术家的人。所以说不会说，也没说会很有 suka 这艺术,艺术家们，他们的作，他们的是什么的人[har]，所以说本地也没有很多有这样的艺术家。外国的可能有啦。因为我对他们也没有很兴趣，也不晓得他们是谁。

我这边位置的学校学校有中学有小学有幼儿园有大学呃现在学校都是认识到呃我们这边的学校有华校有读马来文的所以说有政府的学校比较多都是都马来文的如果是华校的就是读华文的不然就是中学独中独中中学这就是华人们会去读的自己要去还比较多钱去还这独中它们里面的教育比较多都是华文的但就是独中就是政府不承认所以很多独中的学生读下都好下就是大多数去外国读书咯去台湾咯去美国去英国咯，因为外国都承认独中，所以去独中会花比较多钱咯

今天现在社会的小孩们，尤其是什么[har], 多数现在躲在家，就是父母不,不高兴小孩在外面，在外面也危险。多数就只在家里， 看游戏咯什么的这样的事咯。多数人活动就是在，这打游戏什么[har]，都是在家里面[har]，很少会在外面那边活动[har]

我的国家这边马来西亚四年投票一次有国会有州有州议会所以说每什么都要投票政府每一个党都要都会叫都会派人出来拿来给人选举咯所以说看下看下会选谁上去咯所以说这里是四年投票一次咯

呃这就是讲啊你最喜欢的art哦art也有很多款啦也有画图画这piano music这都是art若会做戏啊做呃会会会会那个呃这就是art咯so我你若问我哪一个最喜欢的也没讲我最喜欢的啦就来我喜欢的就是就是可能呃唱歌咯或者弹吉他piano

这个题目是讲你suka 伴侣配偶还是你的好朋友我觉得说伴侣就是我老婆咯hor 老婆是一个很好的人他是一个很有耐心的人虽然有时候她会发脾气tapi 我觉得说她还是她很会做家务煮菜呀煮饭啦收拾家啦照顾孩子啦hor 孩子跟他打理到很好很整齐呵家里人孩子有什么她也很有耐心的在那边和孩子解释跟孩子讲好好的讲hor 虽然有时候会有一点生气声音也比较大声一点tapi tapi 我觉得到但是我觉得到这个是很好的hor 因为上帝说我们孩子生我们做父母的都要教我觉得她这点做的是相当好家里收拾的很整齐很干净and 她呵也很可怜一下因为她天天去公司做工做到晚上回来很慢hor 六点多才会到家她还要煮饭啦hor 煮晚餐给我们吃煮好还要收拾洗碗啦呵等下还要洗衣服啦放洗衣机里洗啦还要等衣服搅好下然后等下还要去晒衣服很多东西要做她很会做这样的东西在侍奉上礼拜堂侍奉上帮助我很多很多因为她我们都是在主日学里面服待so 这我们觉得很高兴很快乐她也给我很大帮助

Ok这question 是问我们最喜欢的活动是什么活动我们也有很多活动哦apart from做工也有hobby也有很多就是说不一定啦没有说最喜欢的是说我较喜欢的就是我去做运动咯去跑咯jogging什么咯打球游戏啊不然就是在家里看戏也可以啊活动也没分啦也没分哪一个我比较喜欢做什么我也不一定的啦不一定的

我很爱煮饭我很爱煮鸡肉猪肉牛肉我随便煮什么我觉得啊煮饭是一个千变万化这东西随你要怎么煮都可以所以说呢我很爱煮饭随你是拿来蒸啊拿煮拿炒啊还是拿来焖啊这都是我很喜欢煮的所以说我家的人都是很喜欢我煮饭因为煮饭才能够啊随你怎么去变化都是一一一一碗好吃的菜还是肉

一个人那要健康当然要运动啦除了运动当然说吃的东西你也要吃的啊会好啊不可以乱吃东西啦吃东西也不用说吃太咸掉啊吃太辣掉啊这些东西也要少吃下当然除了吃的东西你的心情要会快乐咯天天就是都是不爽每天都是怨天尤人的那讨厌谁的骂人啊这一个也是对健康健康也是不好的咯所以说除了运动还有其他的东西那生活的方面也要有也要有很好好的咯就是说你的心情也要会好

我如果说从新再来过[har],我觉得我要做的工作，我觉得我很喜欢做这个发明东西。发明怎么说做比较好的东西，好想说发明种什么东西，还会比较。。较。。较好，较快啊，种的那，怎么说咯，东西就会大，很快会大，很快长果子这样的。发明东西跟收拾这些东西会变更好这样咯。所以说发明去研究新，较好的东西，我更好像去种东西，种一种水果讲，生，很快生啊，还生的很好吃的呀 我觉得会做农业, 要做这样的工作啦

哦我很爱看怎样的电影还是连戏剧啊我看比较喜欢看中国的间谍间间谍这连戏剧咯因为中国共产和国民党战争的这间谍的影片还是说日本和中国啊战争的戏咯我很喜欢看这样的戏因为这样的戏很有历史反应出时代的国家的人民的思想像和他们做事情的方法

在一个家庭里面[har], 就是父母们就是一个很独立的，将我们管得[har],虽然说家庭是不错，tapi 我们花钱要花得，会，会正确的[har]。 所以说，不能够乱花钱呀。钱赚了也要留，留起呀，不可以乱花,乱买东西啊。你如果没有那钱时，那你怎么办法。所以说父母们旧时候管我们，就好像说钱艰难赚到，不可乱花这样咯！

动物，若你那看见，最后一次看见的那动物。我那天 那天那在古晋那边你如说看见最，最后一次的动物，大概狗仔什么都很多。那时后候在路边，屋里狗仔就是很多[har]。就是说最，最后看见一次的动物大概是狗仔了。别的也很难给人看见了。当然猫仔也会看到啦。但tapi狗仔会比较容易看到过猫仔咯。

对erm ok 好这就是刚才讲的ho最重要的公共呃这服务ho我觉得你叫police也是一个公共服务ho这医院doctors medicarier 也是一种呃这这public service 啦ho我们说public service这福州话我真的是不会说哦什么来的不会说but public service就是这样咯最重要的我觉得就是health lah health wise就是hospital啦医院啦和这些doctors loh医生咯

他们说现在在小孩长大过后要做什么我希望他好好的做为国家的东西可以说做很多东西对这个社会有帮助比如种东西变成大家到时吃有很好吃会会那个那个种下很成功会长很多给社会有一个方方便的所以说国家是很重要的所以说希望会suka 会做国家的人

我最后，最后一次看见物的，这 animal，这动物。可能就是我家的狗咯。我自家也有养两头狗仔，so 我觉得我 last 看见的就是它们咯，刚才在家看见咯！

呃这 question 我也没有去想 whether 什么希望希望是什么我也没有去想啦就是说一天的日子一天过就是这样了啦做工好好的做就是这样了我也没有去想特别呃呃 ya

这说到handphone的手机ho手机我也没什么看法哦就是这样咯我也是那样他们说会危险microwave or immission of microwave 这没什么啦觉得啦啊我就是用而已晚上可能就是不要放在一起睡就是这样啊讲电话可能不要讲太久啊就这样啦也没什么好讲哦这样的东西打算呃解释也没什么好解释咯

我们最喜欢煮的就是煲八珍药哦，八珍药因为在福洲人里面的，你那说，它啊，不要煲鸡，你那说,煲鸭，鸭煲八珍药是最好吃的ho我觉得你那煮那又香，又好吃哦，这是，你煮要慢慢煮啊，哇！你那吃了真太过瘾了。你那，你那 因为你那，这是一个福洲人的煮法了，就是八珍药煮鸭ho，最好吃的了。

uhm 啊，就是说啊 ，食物[uhm]就是说吃的东西[uhm]。[uhm]Healthy比较健康的，只是, 有啦，好多啦，就是菜吃比较多, uhm 青青的啊 比较青比较青的这菜吃比较多[uhm]。这肉可能不要吃那么多咯。这 Ahh 可能也要看一下你怎么煮咯，煮法也是很重要咯, 你这菜煮的也不可以太油，就是这样啦！

人，出息[har] ，就说读书还是读书[har]，tapi 这个人会聪明还是不会聪明啊，也要看这人会怎么想[har]。有的人书读那没多咯，还是，怎么说呢，没，没好货的[har]就说做事情就没有， 没别人，那没， 没人寻的这样的。所以说那，那。所有事都会要那[har]那 这个人聪明不聪明的呀，最主要就要看这个人的思想[har]。一半下这思想怎样决定事情，是一个重要一个的这聪明不聪明咯。